Feno ora ny a Bresily agny lafa desambra jusque amin'ny volana may igny. Da ny maropahana agny moa da telopolo degré eo, da eo koa ny roa ambin'ny roapolo degré.